Kolontsainan'ny Italia a, fahafantarako anarizareo a, arizareo manko namorona an'ilay sakafo <hesitation> pizza, mine-sao, karazana paty ireo e. Izany aloha ny fahafantarako ny kolontsaina amin'igny agny. Katôlika koa, izany ny fanampiny dia izay ihany aloha e.